Li lapi sunnu insetti sociali e vìvinu in colonî. Chissu veni a diri ca intra un nidu si ponnu truvari migghiara di lapi e na sula regina. Ogni una di li lapi havi lu so còmpitu: chiddi chiù carusi costruìscinu lu nidu, chiddi mizzani nèscinu pi arricògghiri nèttari e pòllini e chiddi chiù vicchiareddi rèstanu nni lu nidu pi puliziari. Li lapi ningati pi cògghiri nèttari e pòllini, vannu vulannu suli, e quannu tròvanu prisenza di manciari abbunnatu ‘un si comùnicanu cu li àutri. Li lapi ningati pi cògghiri nèttari e pòllini vannu vulannu suli, e quannu trovanu prisenza di manciari abbunnatu ‘un si comunicanu cu li autri.